fyrrverandi dómsmálaráðherra segist hafa viljað gæta meðalhófs og þess vegna ekki áminnt ríkislögreglustjóra dómsmálaráðherra réð sér í dag til aðstoðar lögmann sem hefur gagnrýnt ríkislögreglustjóra og linkind ráðuneytisins Donald Trump neitar því enn staðfastlega að hafa brotið lög í símtali sínu við forseta Úkraínu yfirmaður innan bandarísku

leyniþjónustunnar og fyrrverandi starfsmaður hvíta hússins upplýsti um símtalið heildarútgjöld ferðamanna á Íslandi aukast um þriðjung á næsta áratug ef marka má nýja framtíðarsýn um íslenska ferðaþjónustu landeigandi í Vesturbyggð vill fylla upp í skurði til að endurheimta votlendi í þágu umhverfisins en fær ekki leyfi til þess frá bæjaryfirvöldum ungt fólk í

hundrað og sjötíu löndum efndi til loftslagsmótmæla í dag íslensk ungmenni afhentu ríkisstjórninni kröfur sínar á fundi

gott kvöld fyrrverandi dómsmálaráðherra segist hafa viljað gæta meðalhófs og því ekki veitt ríkislögreglustjóra áminningu vegna ámælisverðrar framgöngu í starfi þegar

ríkislögreglustjóri hafði afskipti af umfjöllun tveggja fjölmiðlamanna um hann

ríkislögreglustjóra styr hefur staðið um ríkislögreglustjóra að undanförnu Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var settur dómsmálaráðherra þegar dómsmálaráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að framganga Haraldar Jóhannesen ríkislögreglustjóra hafi verið ámælisverð

þegar hann sendi Sigurði Kolbeinssyni og Birni Jóni Bragasyni kvörtunarbréf á bréfsefni embættisins með tilliti til meðalhófs og annars þá var

að þetta væri ámælisvert og niðurstaðan var að hann yrði ekki áminntur áminntur vegna þessa Tryggvi Gunnarsson umboðsmaður Alþingis hefur óskað skýringa ráðuneytisins á því hvers vegna ríkislögreglustjóri var ekki áminntur fram kemur í erindi umboðsmanns að Haraldur hafi sent mönnunum aftur bréf ritað á bréfsefni ríkislögreglustjóra ég vissi nú ekki á hvaða bréfsefni það var þannig að það hefur ekkert verið tekið til skoðunar

að spyrja dómsmálaráðherra að því efnislega er verið að skoða þessar athugasemdir umboðsmanns Alþingis við niðurstöðu dómsmálaráðuneytis og sú vinna er í skoðun og við munum svara umboðsmanni eins fljótt og auðið er dómsmálaráðherra réð tvo nýja aðstoðarmenn í dag annar þeirra er Hreinn Loftsson lögmaður Björns Jóns Bragasonar sem kvartaði undan Haraldi í bréfi Hreins til umboðsmanns Alþingis í sumar segir hann meðal

annars að dómsmálaráðuneytið hafi tekið Harald vettlingatökum ekki sé verjanlegt af hálfu ráðuneytisins að afgreiða framkomu ríkislögreglustjóra sem mistök

því að lögreglan geti sinnt störfum sínum í þessu andrúmslofti sem nú ríkir það er á hennar ábyrgð hún hefir sýnt það að þetta hefur ekki haft áhrif á hennar störf og það er mikilvægt að við tryggjum það en síðan verður fólk að meta sitt eigið hæfi og hvort það telji sig geta gegnt embættinu sem það sinnir yfirmaður í leyniþjónustu Bandaríkjanna vakti fyrstur athygli á símtali Bandaríkjaforseta við forseta Úkraínu demókratar búa sig undir að ljúka rannsókn á meintum brotum forsetans á stuttum tíma sá sem

vakti athygli á því að forsetinn hafi mögulega brotið af sér í samræðum við forseta Úkraínu er yfirmaður hjá leyniþjónustu Bandaríkjanna og hefur starfað innan hvíta hússins New York Times greinir frá því að hann sé sérfræðingur í málefnum Úkraínu lögmenn hans vilja þó ekki staðfesta neitt um bakgrunninn og segja að það geti hreinlega stefnt honum í hættu fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt að rannsaka meint brot forsetans fulltrúi

demókrata í rannsóknarnefndinni sagði í dag að málið liggi nokkuð ljóst fyrir enda hafi forsetinn ekki þrætt fyrir orð sín sem fyrr þá neitar Trump því alfarið að hafa brotið lög forsetarnir ræddu saman í síma tuttugasti og fimmti júlí og sagði Trump að Evrópuríkin hafi ekki stutt Úkraínu nægilega vel og nefndi þar Þýskaland sérstaklega stuttu áður hafði hann fryst fyrirhugaða hernaðaraðstoð til Úkraínu í til að láta hefja á ný rannsókn á sá síðarnefndi var til rannsóknar árið tvö þúsund og fimmtán vegna stjórnarsetu í

sá sem vakti athygli á málinu telur og demókratar sömuleiðis að með því hafi forsetinn notað völd sín í þágu kosningabaráttu

forsetinn hefur í dag lítið gefið fyrir þær ásakanir og sagt að frekar ætti að kalla manneskjuna njósnara á fundi í morgun sagði hann að ekki hafi farið vel fyrir þeim á árum áður

ef honum tekst að halda og stjórn á söguþræðinum og sýnt mikla leikni já þetta setur hann í erfiða stöðu

varnarstöðu gagnvart þessu máli hann þarf að tala um hluti sem stefnt er að því að Ísland verði í fararbroddi í heiminum í sjálfbærri ferðaþjónustu sem víða er farin að nálgast þolmörk ný framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu var kynnt í dag hún er samstarfsverkefni ráðuneytis

ferðamála Samtaka ferðaþjónustunnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga megináherslan er að íslensk ferðaþjónusta eigi að vera leiðandi í sjálfbærri þróun og að meiri áhersla verði lögð á arðsemi framar fjölda ferðamanna stefnt er að því að árið tvö þúsund og þrjátíu verði heildarútgjöld ferðamanna sjö hundruð milljarðar króna samanborið við fimm hundruð þrjátíu og

fjóra milljarða króna á síðasta ári að níutíu prósent heimamanna hafi jákvætt viðhorf til ferðaþjónustu

erlendra ferðamanna hækki og að virkri álagsstýringu verið komið á þá var kynnt nýtt stjórntæki í íslenskri ferðaþjónustu ef við ætlum að vera leiðandi í sjálfbærri ferðaþjónustu hér til framtíðar

það mælitæki sem við notum til að átta okkur á stöðunni við erum þá að horfa til þess að það sé jafnvægi á milli þessarar umhverfislegu víddar samfélags og efnahags þessa þætti og innviði okkar lands sýnir að núverandi ástand sé á heildina litið farið að nálgast þolmörk þar á meðal ástandið á vegum landsins þá eru Keflavíkurflugvöllur Akureyrarflugvöllur og Reykjavíkurflugvöllur komnir yfir þolmörk jafnframt eru fráveitumál og ástand urðunarstaða komin í óefni að óbreyttu þolum við tveggja prósenta árlegan vöxt til ársins tvö þúsund og þrjátíu en við fimm prósenta vöxt værum við komin yfir þolmörk árið tvö þúsund og þrjátíu þetta þetta skýrir mjög mikið

gefur okkur góða yfirsýn en það er líka verkefni núna að viðhalda þessu nánar ofan í saumana á ákveðnum þáttum fyrir einstaka svæði eða einstaka málaflokka nú hafa verið gerðar fjölmargar greiningar á ferðaþjónustunni sjá hvar við stöndum sjá hvar við stöndum

er að bæta í gögnin

ferðaþjónustan er orðin ansi stór hluti þú getur skilgreint þetta sem tvær greinar en þær eru mjög háðar hvorri annarri

það er ekki þannig að það skipti máli

í Vesturbyggð vill endurheimta votlendi á jörð sinni Vesturbyggð gefur ekki leyfi til þess hér í

sextíu ára gamlir skurðir á fimmtíu og sjö hektara landsvæði landeigandi vill endurheimta votlendi en það strandar á ákvörðun Vesturbyggðar sko einhvern veginn held ég að engum hefði dottið í hug að það væri vandamál gagnvart sveitarfélaginu að fá þetta gert vegna þess að allir allir eru núna á einu máli um það að það eigi að gera allt sem hægt er til að bæta loftslagið og endurheimta votlendi

minnka

á öllum stöðum fer fyrir framkvæmdinni og tilkynnti hana til Vesturbyggðar að svo stöddu getum við ekki tekið til afgreiðslu beiðni votlendissjóðs um um þessa tilteknu framkvæmd þar með er ekki sagt að sveitarfélagið sé alfarið á móti framkvæmdinni sem slíkri en

að leiðbeina sjóðnum um það

upplýsingum frá Einari Bárðarsyni framkvæmdastjóra votlendissjóðs eru viðbrögð Vesturbyggðar úr takti við viðbrögð allra annarra sveitarfélaga sjóðurinn hefur óskað eftir rökstuðningi fyrir synjun Vesturbyggðar og mun sækja um framkvæmdarleyfi bóndi á næsta bæ sem beitir fé sínu á landi segir sér ekki stætt ef votlendi verður endurheimt þar féð er vant að vera þarna aðallega á haustin sem sagt í flóanum og og túnunum og það breytir

maður girðir þetta af ef þessu verður drekkt þá verður mér ekki fært að búa þá get ég ekki farið og smalað komið

fram dalinn ekki tékkað á fénu þetta er bara útilokað þú ert með ellefu hundruð tonn af koltvísýringi sem fer út á ári Herjólfur hefur nú verið sjósettur eftir átta daga í slippnum á Akureyri þar sem gert var við

gallinn kom í ljós snemma í sumar á heimleið frá Póllandi þar sem Herjólfur var smíðaður viðgerðin er að sögn skipstjóra á kostnað skipasmíðastöðvarinnar skipið var smíðað hjá

í Póllandi en deilur stóðu milli Vegagerðarinnar og fyrirtækisins vegna kostnaðar deilan var leyst fyrir afhendingu en Crist vildi hærri greiðslur vegna aukins kostnaðar við smíðina skipstjórinn segir viðgerðina á Akureyri hafa gengið vel við vorum að láta laga

sem að varna því að skipið hreyfist mjög mikið þegar við erum á siglingu komu menn hérna frá framleiðanda og gerðu við við þetta fljótt og örugglega en hvað með kostnað fellur einhver kostnaður á ykkur út af þessari viðgerð þetta er ábyrgðarmál gagnvart skipasmíðastöð

á ekki að vera svo gallinn olli því að sjór komst inn í vökvakerfi

til að fyrirbyggja að slíkt endurtaki sig Sigmar segir að stefnt sé að því að Herjólfur verði kominn aftur í

um miðja næstu viku og þá í toppstandi við leggjum af stað á mánudagsmorgun snemma við þurfum að koma við í Hafnarfirði og ná í björgunarbáta sem við eigum þar og svo bara aftur í áætlun ungmenni í um hundrað og sjötíu löndum efndu til

í dag átak hinnar sænsku föstudagar fyrir framtíðina hefur heldur betur undið upp á sig hún byrjaði

að skrópa í skólanum í mótmælaskyni í fyrra í kringum loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York í vikunni hafa mótmælin verið sérstaklega fjölmenn

um fjórar milljónir hafi mótmælt á föstudag í síðustu viku ungmenni fjölmenntu einnig á Austurvöll í hádeginu í dag en þar hefur verið vikulegt

fulltrúar ungmennanna áttu fund eftir hádegi með fjórum

og afhentu þeim kröfur í loftslagsmálum við erum í rauninni með tvær kröfur fyrsta krafan snýr að því að ríkisstjórnin taki af skarið og lýsi yfir neyðarástandi og seinni krafan er sú að við aukum í rauninni fjármagn í málaflokkinn og verði sett þrjú komma fimm prósent af landsframleiðslu í loftslagsmál það eru þá aðgerðir af hálfu atvinnulífsins og hins

opinbera það sem mér fannst mjög jákvætt við þessar kröfur er að þeim fylgja líka tillögur en við eigum auðvitað eftir að fara yfir þær tillögur okkar megin þa við óskuðum eftir því að fá að vera í samráði

við þau núna í framhaldinu við endurskoðun okkar aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum væntum þess að hún verði tilbúin slík aðgerðaáætlun um áramót þeirra svona sjónarmið inn í þá vinnu ertu ánægð með fundinn þau skrifuðu ekki undir mér finnst gott að þau eru að

hugsa um þetta en mér finnst að þau gætu alveg gert miklu meira fundurinn er ákveðin vonbrigði skýrari aðgerðir strax hvað myndir þú helst vilja að íslenska ríkisstjórnin gerði í

loftslagsmálum að lýsa yfir neyðarástandi af því að þetta er eiginlega bara algert neyðarástand þetta er framtíðin okkar og við eigum rétt á að lifa á hverju áttu von í framhaldi af fundinum þau voru með fullt af áætlunum og voru að tala um að þau hefðu gert eitthvað mjög vel en

ekki alveg hvað þau voru að tala um að myndi gerast í framtíðinni og þau skrifuðu ég veit ekki hvað gerist yfirvöld í Brasilíu standa ráðþrota gagnvart olíuleka við norðausturströnd landsins sem hefur rekið á margar af vinsælustu ströndum landsins lekans varð vart í byrjun þessa mánaðar og ekki er vitað hvaðan olían kemur samkvæmt niðurstöðum rannsókna er hún öll frá sama stað en ekki frá brasilískum

grunar að olían sé úr olíuflutningaskipi það hefur þó ekki verið staðfest sjávardýr hafa drepist en tekist hefur að bjarga nokkrum skjaldbökum plastaþon tvö þúsund og nítján tveggja daga hugmyndasmiðja hófst í dag hjá Umhverfisstofnun þátttakendur mynda teymi og reyna að finna nýstárlegar leiðir til að sporna við plastmengun í heiminum Ingvar Þór Björnsson

fréttamaður er staddur þar einnota við ætlum að líta annað rými

nýta þekkingu hvers annars og hvað tekur við í kvöld

veðurfræðingur kvöldsins spáir að

verði ríkjandi um helgina og sólríkt verði sunnan og

skýjað framan af með

lítilsháttar rigningu á köflum létti til þegar komið er fram á sunnudag Theodór fer yfir þegar Haukur Harðarson hefur sagt okkur íþróttafréttir við skulum kynnast

frá hverju Haukur ætlar að segja hinn sanni

sveif yfir vötnum á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum sem hófst í Doha í Katar í dag Guðni Valur Guðnason eini Íslendingurinn á mótinu hefur leik á morgun Haraldur Franklín Magnús lenti í öðru sæti á móti á

í golfi í Svíþjóð í dag

fyrrverandi dómsmálaráðherra segist hafa viljað gæta meðalhófs og þess vegna ekki áminnt ríkislögreglustjóra dómsmálaráðherra réð sér í til aðstoðar lögmann sem hefur gagnrýnt ríkislögreglustjóra og linkind ráðuneytisins Donald Trump neitar því enn staðfastlega að hafa brotið lög í símtali sínu við forseta Úkraínu yfirmaður innan bandarísku leyniþjónustunnar og fyrrverandi starfsmaður hvíta hússins upplýsti um símtalið heildarútgjöld ferðamanna á Íslandi aukast um þriðjung á næsta áratug ef marka má nýja framtíðarsýn um íslenska ferðaþjónustu landeigandi í Vesturbyggð vill fylla upp í skurði til að endurheimta votlendi í þágu umhverfisins en fær ekki leyfi til þess frá bæjaryfirvöldum

ungt fólk í hundrað og sjötíu löndum efndi til loftslagsmótmæla í dag íslensk ungmenni afhentu ríkisstjórninni kröfur sínar á fundi

þau urðu fyrir vonbrigðum með ráðherrana þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld punktur is er uppfærður allan sólarhringinn

að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma